A wawaay jannga tarishiji ko wiyeete history, tarishiji e history e wodi alfanu, ngam to a annda tarishiji maaɗa a annda daga toy ngonda, a bo anndita toy njahaata. To jannde history ko tarihiiji e wodi alfanu.